Nam nni ntun ẹzam. Nni ntun iwa, ntun ọbiara, ntun ẹdasọi, ntun esud ọdọt. Ga ẹzamẹ iwam, nni nzam mọ ga ọtẹ itad ga ẹnọm nzama ẹzam nz̵inẹ, nfẹ ọgọn ẹzam egw̵id ntak ofẹ inna ẹzam ere egw̵igw̵id eshi. Akẹ ọdọ ẹgom. Ga ẹgbẹghẹ nwẹ nzama jẹ. Nzọngọ ọbọk nwa ise yida nwa ntẹ ọgọn. Nfip nfẹ ọgọn egw̵id ẹz̵inẹ. Nfi nna akwọ inna akwọ iz̵inẹ, Enobo yẹ igọi iwaga ẹz̵iba ise yẹ ọb̵ina igọi ifẹ mọ ma Obazi edep ẹfẹ mọ. Ẹfẹ ẹbi ga ọfẹ inna yẹ igb̵ini ofẹ ubọk idomoni itun. Itun idomo jẹ, mi idomo itun ẹ ọb̵ina yẹ ifẹ ọb̵ina ga ̵ẹz̵iba. Ife ọb̵ina ga ẹz̵iba ga ọfẹ ubọk dudu ẹbi ga ofẹ ubara agọng idomoni ekakat ga ẹzam ob̵ina. Ashi ga esud ọdọt ẹgbẹghẹ ejara ẹgbẹghẹ iri itun esud ọdọt ga ẹgbẹghẹ ẹjara ẹghẹghẹ ga ofẹ ifa ga ẹnom ifẹ ẹzam esud ọdọt. Mi inna ikwu ẹr̵im. Ikwu ẹna me jẹ ẹr̵im ọvẹn ma jẹng gangẹ ere yẹ ẹbẹnẹ agọt awobo agọt az̵inẹ, anut ọsẹ, ọsẹ eg̵ibo, okoko. Ọsẹ yẹ anong agomo ag̵ibo okoko wa ayẹ ẹnọng ẹna mọ esud ọdọt nwẹ ẹnẹb sọọd, ẹbọni ẹwuma iwum.

Eres, ẹzam eres, iri inut iviọt, eres ẹmọk eres ga ez̵iba. Inut ẹmọk eres ga ẹz̵iba nẹ ẹnọng ẹna nwẹ emet. Emet ẹz̵inẹ. Afa azama ẹzam yẹ ẹgọnọ ẹbẹm, azama ẹzam yẹ ẹgọnọ ẹbẹm, azama ẹzam yẹ ẹgọnọ yẹ eres afẹ mọ ẹvọi yẹ adọbọ ez̵iba az̵ine, ẹma yẹ ẹvọi anut osẹ agagara ye efuuso, anut agọt ebe. No afa agomo isẹ yẹ eda nang na ididang agomo agwagwan mọ ga ẹz̵iba. Nẹ anọng agwan mọ jẹ, gwud ga tẹng, tẹng tẹng, tẹnng anyi ọgba ga e̱zam ne ẹnọng ebere ga sọọd ẹ ẹzam eshi ga jẹn. Ma ọsọm ubere gange urẹ ee, ntak ẹrẹ ewuma ga esh̵in, ẹsh̵in ẹr̵ima mọ wa nẹ ẹnọng ẹwum. Ga ẹzam eres nwẹ, ọvẹn yẹ anọng anna yẹ ẹnọng ẹnẹb ẹta wa, ajọk mọ ukọk ukẹm, ukẹm na esud ọdọt. Ma ivim ẹzam ẹdagoi. Agọbẹ arre ga ẹzam ẹdagọi ara ajọk ẹdagọi ma ukẹkẹrẹ egb̵in ẹdagọi. Ukẹkẹrẹ egb̵ini edagoi ez̵inẹ, ẹrẹ ena mọ sọọd ẹ ẹwob, bang ẹdagọi ẹwọbọ ga sọọd ẹ. Ẹdagọi ẹrẹ ẹr̵ima ẹtọ ẹgọnọ ẹ azọngọ ọbọk, ajọk mọ ujọk ukẹm ukẹm na eres. Ajọk eres wa nẹ eshinẹ ẹr̵im, wa nẹ ẹviọk Ga ẹkpakpa, akpa mọ ẹnẹb. Wa nẹ ere ma ga ẹzam ọb̵ina. Ga kakọng ẹkpẹm warẹ ukpẹm yẹ itun ẹdọk ntak ẹdọk ẹfẹ ẹkpẹm afia. Bang enyi e ẹdọk ẹnọng ere yẹ asọm agomo atun ẹzam ẹdọk. Ovẹn yẹ iri ifi inna akọng, Nọrọ gwu ikpọ uso igane ga ọb̵ina ifi igọmọ inna nang na ẹdọk ga e̱z̵iba ga evak isẹ jẹ ọvẹn yẹ ekogi warẹ ga nẹ nne, nne jẹ ginang akọng ga ẹz̵iba Agwagune ayọrọ, ga nnẹ, wa iwa. Atun mọ utun az̵inẹ ano ìwa ere ewobo gọ ọfẹ ubara agong. Awọk ufẹ mọ ufẹ in̵im ẹz̵inẹ ẹdani. Wa nẹ igọmọ iri itun ẹzam iwa Yẹ ẹzam esud ọdọt, awobo kọng az̵inẹ ẹbibi eso ikọ Obazi itad. Ga eso ikọ Ọbazi itad afẹ mọni in̵im ga esh̵in edud ọdọt. Afẹ az̵inẹ. E̱rẹ ẹfẹ e̱bi eso ikọ Ọbazi ubara agọng, yẹ ubari-ifa ẹ, ẹwọnọni igwugw̵in yẹ ẹnọng ejak ẹrẹ ee! Enọrọni yẹ esang ẹwuma. E̱wuma e̱z̵ine, akpẹi yẹ eso yẹ itad ẹ ye̱ inna esani. Wa ne̱ ire iri itun ẹzam ayọrọ ga ẹz̵iba nne̱ <hesitation> ọd̵im ugom Agwagune Ga ẹzam ẹ, agọbẹ atun avakpa. Emo ara atun avakpa ga ọfẹ ubọk. Ga ọfẹ ubọk igọi avakpa, azama e̱dudu, ago̱i avakpa afẹ ga e̱z̵iba. No̱ agọnọ ọvẹn gange̱. Agọi mọ afẹ ẹz̵iba az̵inẹ, ẹfẹ ebi ọfẹ ubara agọng. Aja awobo mọ agọt. Awobo ẹz̵iba avakpa az̵inẹ, afẹ mọ in̵im ga ẹsh̵in. Ayẹ enobo ya ez̵iba. Avakpa edomo e̱wuwuma. E̱fe̱ ẹbi, atun mọ ga ọfẹ ubọk, ọfẹ ubari ifa yẹ egb̵ini ẹtẹkọngẹ adom moni ẹn̵ibn̵ib. Wa nẹ ire iri itun avakpa ga ọd̵im ugom Avakpa ayọrọ iri ikpa mọ ga ọfẹ ubari-ifa yẹ egb̵ini ọfẹ ubaidat ga yẹ avakpa Yida, ọvẹn yida iri igono gangẹ yẹ ẹgọnọ ọbọk ọdọm yẹ Ọbazi ẹz̵ingẹ ẹbọni ẹgọmọ egb̵ino warẹ wa ọvẹn yẹ agagara agọmọ afu akọng, uji! Asọm ara afa afẹ uji ga ẹz̵iba Agwagune. Ọsọm ẹjara ọsọm, ọsọm, ọsọm agwugwu bẹ afẹ uji. Ẹgọt uji ẹnẹb ẹgọnọ ato ez̵iba ẹr̵ir̵ima afẹ uji. Afẹ ọvẹn yẹ agagara abo iviọk isẹ yẹ egọmọ ẹna ẹnẹgẹ mann yẹ asom ara afẹ mọ ufẹ agwa, wa yẹ asọm ana afẹ akọng. Ashi ga ọvẹn yẹ ẹnẹb ẹta, ẹr̵ima ẹta wa uji ma ntak ukpuga akẹ ama ujuk ga uji. Ja yẹ ẹnẹgẹ mann yẹ asọm agọmọ ara ana ẹnẹgẹ ma afẹ ovini ẹgọmọ Okpuga Amangọm, usagọrọ abọni agb̵ini ga aman'gọm. Ma nam ndomoni amangọm ga ez̵iba ẹfẹfẹ. Amangọm ọsọm unyi yẹ unyi yẹ ada mọ awanga ga ẹz̵iba anyi mo ọgba, anyi mọ unyi ogba az̵inẹ, ed̵ip edomoni ush̵iri ẹgagara ukemukem na ẹdagọi. Ẹgara ush̵iri jẹ gangẹ ẹz̵inẹ, ẹfẹ ere ẹrẹ ẹmara bang. Bang ẹfẹ ere jẹ ẹrẹ emara. Gwud wa amangọm Ga ẹz̵iba ayọrọ, amangọm ẹbọni edomo efufu. Usagọrọ adomoni amangọm etoto ga ẹr̵ir̵ima. Wa ọvẹn yẹ igomo iri inuga nẹrẹni. Ntak ọbọk ọdọm agagara ẹfẹ ekpẹkpẹm. Asa nwẹd ọbọk ọdọm ẹnọng ere, afa ara agọmọ. Ẹz̵iba aji beji arẹ gwud wa ọbọk ọdọm yẹ Ọbazi edoro sẹ ireme igom inuga nẹrẹni. Ọvẹn yẹ ire iri itun ga ẹz̵iba Agwagune, agọbẹ abere ga ikọ, abere. Nang na uzot ikọ ato ma afẹ ubu. Afẹ ubu ma agara ẹzẹn. Agara ẹzẹn ma ano yẹ ejiji, aji, ma aboni anoyẹ agọmọ awa afia aja arẹbẹ ọvẹn yẹ anong agọmọ aji. Ọvẹn ama ato mẹ enong egbana yẹ ga ọbọk ọdọm ikọ ntak ikọ wa ọdọm ẹzam ga agagara. Wa ẹtuẹ usagọrọ agọmọ anugo. Emo agọmọ ọvẹn gwud ara assẹ ntak ọbọk jẹng ashi agọmọ anọbọ. Agọmọ ọbọk isẹ ja anobo abọni adọbọ awa ise je. Wa nẹ ọvẹn ayọrọ ebanga ọrọk ezam.